<hesitation> Ny mandry alina raika aminà hotel lafo amy tagnana misy agnay zao an ero amin'ny dimy alina akeo, raha ohatra ka tena lux le hotel, fa raha ohatra ka hoe hotel tsotsotra le izy, eo amin'ny roy alina, dimy arivo sy ray alina, telo alina defa <hesitation> mandry.